Yang fangare waro ge yuke ia ge balanda yo jajah, balanda yo jajah ngom ge masuru tahun ratu range se nyage ramtoha, balanda ge yo tagi rasi japang masusu jajah ngom yali, japang ge jajah ngom ge masuru ge tahun raha bolo ua ge tahun romtoha, rasi karehe jepang baso habari balanda yo kumo bom toma ona na nagara ge toma hirosima se nagasaki, anggena rasi karehe japang tagi sodia indonesia, rasi karehe soekarno se mohammad hatta ge yo fato negara ne ma hal sema yo waca proklamasi ge toma tahun cala moi ratu sio nyagi raha se ramtoha anggena rasi indonesia ne ena yo merdeka.